घोड़न और गधन में कई भिन्नताए होलिन, जैसे घोड़ा गधा से ढेर लंबा और फुर्त होला। घोड़ा दौड़ले में बहुत माहिर होला, जबकि गधा के मुख्‍य प्रयोग बोझा ढोएले में कैल जाला। <hesitation> देखलहुं में दुनो के शारीरिक संरचना में बहुत अंतर होला, लेकिन घोड़ा और गधा दुनो अपने-अपने जगहिही पे बहुत उपयोगी होले।